<noise> wo loŋ tooňaa ti, ee, ko saafinoo. saafinoo nafaa, a munta niŋ i ko saafinoo nafaa, mu muŋ ne ti? Bii saafinoo niŋ i naata a jiibee, hani ntelula misilimeyaa, puru i ye misilimeyaa, saafinoo maŋ maabee jee, a be koleyaa la le bii, bii tiloo la. parisiko kunuŋ. munnu be nuŋ keeriŋ aniŋ bii, i maŋ ke kiliŋ ti. Saafinoo. ite funti noo la saafinoo maŋ maabee parisiko niŋ i be funti la, ee i be i baloo kuu lasaafinoo le la, suwati. feŋo muŋ be duŋ ne i la be wo kuu la saafinoo le la. Iyoo, woto saafinoo, ate be mooyaa kono le. Haa, niŋ i taata a jiibee, saafinoo be mooyaa kono le. Kaatu bii, hani kafoo, niŋ i be kafoo waliŋ na. i ka lafi le i ye saafinoo maa, i ye wo maa, i ye taa kafoo to. Niŋ i maŋ saafinoo maa, niŋ hakkiloo be i la, niŋ i taata i faŋo ye, i ka tara sikkariŋ i faŋo to le. Woto saafinoo, ate, a be nna mooyaa kono le. Saafinoo naata ka, ka kuolu koyindi, kuolu duŋ, a ňanta koyi la le, a bala kuu le to woo. a baluo keeňaa lemu woo, a ňanta koyi la le. Woto niŋ a be koyi la, saafinoo ka maabee wolu le to. Moo la mooyaa kono, moo la mooyaa konpilee kuu jamaa le la. Kaatu bii, niŋ i ye saafinoo bondi ntelu la <laughs> mooyaa kono, ite funti la. Nte funti la. Kee mendiŋo i ye sii fo e, tili, fo ee lookuŋo, i maŋ saafinoo maa i baloo la, i maŋ a maa i la feŋolu la, i wo maa ye funti. i niŋ munnu ka sii, i niŋ ite sii la, woto bii saafinoo be ntelu la mooyaa kono le. Nte saafinoo, niŋ i ye saafinoo bondi nna mooyaa kono, i ye nbataandi le. A nafaa warata le ntelu la mooyaa to. Hani fureo. hani moo niŋ a faata, furee. <laughs> hiŋ, munaŋ na i ka saafinoo ňininkaa? Saafinoo ňiŋ ye baluuriŋo nafaa le aniŋ fureo a ye a nafaa. Wo le ye a tinna saafinoodaali ate mu feŋ kunmaa baa le ti bii, ntelu la bii mooyaa kono. haa, nŋa wo le loŋ saafinoo la kuo to.